A pupukuai me na nurek iongang dia tabatabar ia ono, kondi a vot ono. Ai taur nagadi, a vot mena kona nurek, na nurek ionge i mal pa iau, taur narit a vot a ko na vaina, a vot akona leader nena tarai, a vot a kona leader nena family, a vot akona leader nena clan, vunang mena niurek. A vatung koina kaule me paster me na kokona niurek ningnang mula vala tultar taur, taur iau, arei nangandi mep a, a vot me na ko na niurek koun mula kaule a paster pite varpa ma u tar tabar iau me ta ko na niurek pite arpa urep inonap tar a tole vakuku pa ta magit. Mur ma num niaring, na niurek ionga u tabar iau ono, taur narit a vot a ko na vaina. Ang tar narit avatung koina lar arkia mur na niurek ing ionga utabar ia tar vatung ai ap inga paster angu vatung, utar tabar ya me na ko na niurek, koina pita varpa ma mula me na koko na ngua taur nariit a vot a ko na vaina. A nung kine na family koina, na ko na niurek mula tabatabar iau no koina maive. A gugu ap a pite varpa me mula mula tabar ia me na kona rarate.